वॉशिंग मशीन मानव जीवन थें आसान बणोण का वास्ता कपड़ा धोण वाळी मशीन च। जै थें वॉशर भी बोले जांदू। यू कपड़ों थें धोण, साफ करना का वास्ता पाणी और डिटर्जेंट कू इस्तेमाल करदु। सबसे पैली वॉशिंग मशीन मा कपड़ों थें पाणी मा भिगो दिए जांदू। फिर मशीन मा लगी मोटर का माध्यम से कपड़ों थें पाणी मा घुमाये जांदू। यी से कपड़ों कू मैल निकल जांदू। येका बाद कपड़ों थें साफ पाणी मा धोये जांदू।